Ewa aminay boaka Majunga aty raha io mokary, hainao mokary zany, mokary zany raha zaka mofo avy boaka boaka aty zany amboarina aminy kobam-bary zany, bokeo koa aty koa misy godrogodro, godrogodro zany ii k- kaly nay aty raha zany.